CUando yiaca quichihciua cali uai, u quimati quichihchiuas pues quemeh albanil, pues ya nocuparoua iscaliera ipa tlehco, temoh, pos nochi ya cosas quitlacabia tlacpac, pero no nochi para tluacah pqui pesaroua pues escalera.